Raha sendra nogadrain'ny mpanjakavavy eny amin'ny tilikambo farany ambony aho an, dia <hesitation> ny ahafahako hoe mamonjy ny tenako, miantsoantso aho miantsoantso an'izay olona, izay olona mety hoe afaka manavitra an'ahy, dia mihezaka mandresy lahatra an'ilay mpanjakavavy koa aho hoe tsy meloka aho fa tokony tsy hogadraina ato, tokony misy antony mazava izay vao gadrainao aho.